एक ड्रेन अनक्लॉग करपाक तुम्ही एका प्लंजर चो वापर करून सक्शन आणी डिसलॉज करुंक शकतात। तसच थोडी बेकिंग सोडा आणी व्हिनेगर वठोवून सुध्दा तो ड्रेन ब्लॉकेज तोडू शकतात, नळ्या एक प्लंबिंग स्नेक चो वापर करुंक शकतात प्रत्यक्षपणां डेब्रिस काढपाक।